Olokkolok iye jokka ko wenniwi iyanaritu serraq magina serraq nasabaq ero serraq e iyepa namessuq sappa anre ko wenniwi nasabaq ero anrena iyepa naengka ko wenniwi pada balaowe iyepa namessuq ko wenniwi na ero serraq e napoji laddeq manre balawo